باش تحضر الشنطه نتاعك بكفاءه لازم تبدا بحاجات الثقيله و الكبيرا كيما الصبابط و تحطهم في القاع، بعدها استغل المساحات الصغيره كيما داخل الحذاء تحط فيهم حاجات الصغار كيما تقاشر و الحوايج الكبار كيما تريكوات و لا سراول لفهم باش مايخذوش برشا بلاصه، و حط الحوايج لمتتكسرش فوق بعضاهم و لتخاف عليهم في الوسط محميين، و مع لاخر باش مننساش الحاجات لتحتاجهم برشا كيما أدوات النظافه و لا وثائقك و لا خليها الجيب.